Ah raha tomaty amy boaty ndreka eo amin'ny telo andro akeo satria lasa maigny sasany aminanjy a de drekinndreka koa izy misy sisigna de drekindreky koa misy fofona de telo andro mi a farafaelany a itehirizana tomaty amin'ny boaty.